اي اشوف هذا الشي حيكون ممكن لأن اشوف انو تطور التكنولوجيا كلشي صار ممكن بيه و كلشي احنا منتوقعه ممكن انو يسووه.